لو كان جيت النسب نكمل حياتي بعمر واحد راني نخير عمر الخمسة وعشرين. على خاطر هيكون الواحد فن الشباب وفي نفس الوقت يكون عقلك يعمل. نكون نعرف صلاحي ونكون عشت شوية الطفولة تاعي. ونعيش المراهقة تاعي ونعيش الشباب تاعي نقرا نكمل قرايتي ونكون نخدم هذا في الوقت